يمكن أقول إن من اللحظات اللي شعرت فيها بالقوة وواجهت خوفي كانت لما قررت أتكلم جدام جمهور كبير لأول مرة. كنت متوترة وخايفة، لكن بعد ما بدأت الكلام، حسيت بالقوة والثقة تزيد مع كل كلمة. كانت تجربة مميزة علمتني إن الشجاعة هي مواجهة الخوف والتغلب عليه.